अगर हमन कभी हवाई जहाज में सफर करथ ही तो। ओकर में सीट नंबर रहेल अउ गलत बैठ जाबे तो वहां। लड़की मन काम करथे उमन ला एयर होस्टेल क़ थे। उमन सीट ला बता दे थे हवाई जहाज में बकर नही करे। के चाही नही तो उमन उतर देथे मरबो करथे।